Filtre rano, <hesitation> boatin-draha zay karaha vera zay izy. Dia aveo misy passoir zay akeo man- man- manav- magnatavagna i rano igny. Izy ka hidignao agnaty raha boaty akao i rano io, tantavagnin'i passoir io, dia lay rano madio miraraka ambany. Avake misy karaha robinet hely zay ahodigna igny magnaboaka rano madio fa fô ilay maloto ambony io tsy miraraka agnatin'ny kopy itatazanao azy.